Zaho zao isan'nadro mandeha bazary, d isan'andro mandeha bazary io aho agnatiny boira araiky izay in-telom-polo, d zaho mandany eo amin'iray aly isaky ny manao bazary.